See' ngule' a la mii <noise> thé sen nchi thi thi thi le'guasi la si tsje tsexila o xine tjese ne <noise> thuchina sena la ya ntha thunio tan le'guaxrila ntha thu kan canthan. <noise>